जसा की अपन जाना सामना आला आदमी है। तब तक नि समझ सका जब तक कि ऊका बारा में पूरी जानकारी नि राखा तो अपन है सामने आला है। समझना के काने सबसे पहली बात रेवे ऊके लार उत्बो बेटबों ऊ कई कर रियो कई नि कर रियो। कहा जा रियो कहा नी जरियों कई काम करे कई नि काम करे सारी चीज़ा की जानकारी हेडबा के पाचे धीरा धीरा उको अंदाजों लगा सका की यो कसा को आदमी है मतलब यो है। कि सामने आलो कोई भी काम करे तो ऊका बारा में कह सका की यो आसा कर रियो। ऊका बारा में धीरा धीरा जानकारी हेडा गा वसा ऊका चरित्र जान सका ऊका पूरा व्यक्तित्व है जान सका ये अशा की चीजा रेवे जीके माध्यम से सामने आला की पूरी जानकारी हेड सका।